to mi yahi pelle nyaamugo nyaamndu ha ya'si mi bi ɓe wadda na am takay alayyaho, say bo ɓe yahi ɓe waddi takay liɗɗi, am to mi yi na hannjum mi soɓi, say mi nodda mo mi biya useni waru, waɗu muyal mi ɗo yi a ba a nanay ko mi bi, mi bi a wadda nam takay alayyaho un, ammaa a waddi liɗɗi, useni to woodi alayyaho may canjinam, 'shikenan'.